Hula se foti se nyao, hula ge se ngone hoja se dabu-dabu nyiha, rasi ngone foti ena se nyao sinanga ge ena saki kiamat.